Inaman mara guda nyauni dukub qabdi yedaa nyaun dukub hamtu qabdi bayya ira baa sumufa qabdi yedani amo nyauneni ishini dubi akasinen shida gugurda akasinen hinqabdu duub inaman won sun akama amine yani won ak sumua qabd lilla bayya ira baa nyaun sumu hinqabdu ishin mara guda akum dansa jirti.